mikro onde bon oyi ro oma dɛ mu me bɛ zumu beso si unbɛ zun mu besosi unbɛ yɛrɛ bɛ zun oro mu bera ra so a we nɛ a dia a se ta'a onni wosonu be ba ma mi woro re wosonu unonni ma aparɛ ra tua han i ne bosi wosonui to a yi bo ho tasa zo walima vɛrɛ si mibin tomu ma a subari mu beso si unbɛ zun a han yi a han sian so si ba ma'o ba wa woro be